يجرب يسمع كتب صوتية في الطريق أو أثناء الشغل، يحدد وقت ثابت للقراءة يوميًا، حتى لو 10 دقائق قبل النوم، يختار كتب خفيفة في البداية، أو في مواضيع تهمه.